أودي أنا نفضل نخدم خدمة تعود فيها صوارد خير ملي تعود فيها شويه حتى وما نشتيهاش هانخدمها مده نفضل شويه دراهم نحط بجهه شويه دراهم ومن بعد كي نحب نرجع كي نجمل شوي دراهم مليح ونحب نبطل منها نبطل هاو نتا تقعد تخدم في خدمة تشتيها بصحة تلقا روحك ماك لاحق لا بماكلة لا بشراب لا بطونوبيل زينه ما تقدر تعاون خاوتك في غزه تبعث لهم ساعه ساعه ربعه دورو.